ti e̱we̱ itsekiri ka sē gba je, o ne okan ti oṯo̱n ghan ka jolo fe̱ ofe̱ ro oka sē eroso, eroso we, ene ̣nemu sē ni ewe kenekun eju te enene eroso eyen, ene ne eroso ikokodie, ene ne ero so stevo ogolo oyibo biri tomatoes mo wafo ni ubare ero so eyen we, mo ma fe sē eroso enẹ ma fe sē e̱roso eyeṇ we <hesitation> enẹ ma ene ma ene ma gbe eyeṇ wē ni una kuro gba fon onu ro lefun a ka yo gba yo ni ino pot ama yo ni e̱wo kuro awa gbe ni una, awa jẹde gboron eyen we ma gboron gba mu ekpo lefun eka gbe eyen si ale aka gbe si ekiko kē e̱roso we aka gbe ni una gba sē ē ni useju meegua, ama se ni useju meegua kuro gba gu éè akre ko ni pot ke <noise> elilo ti a gba sē eroso eyen ka sē a wa ra ogolo yibo, awa ra ututa, awa ra ide, ide ̄ we, wa je dilde wē do jo̱lo do̱n do gba mu do gba jo̱lo, do gba yọn Wo ma sē wē ogolo oyibo ututa biri ide kuro gbalo miara jolo lọ ge̱re lo di o jolo guo wo ma lọ kuro, wo ka ko ni esete gba si ekukọ keren eroso ti wo se ̄ no useju useju meegua gbogbore gba gue kuro wo gue usih ti o wi eroso we kuri ino re omi eyen re we wo ma son wo ma son ni ewe wo wa ri gin omi eyen we ne ekpo ni urare wa gba kpan ekpo ti o ongho eyen we gba kpan ni esete, wo ma kpan ni esete kuro di wo kpan ti o yē ni luo ro de rēkē de omi ro wo ka da ā ni eroso wē gba gbe ̄ ẹroso wē ni una gbi wo gbe eroso we ni una lauro elilo ogolo, utata biri ide ti wo lo si ren wa da dede nii gbe gbe ni una wo ma gbe ni una kuro, o ma si eja were eran wo ne ti wofe muni iwo sē kerenfo re̱n wo sē ẹran wē gba sē muni ekiko keren, wo mafe den eran we woka da den omi eran we kerenfo wo nemi kpe yóò gba yo ra luo eroso we wo wa jedi eroso we, eroso re wē gbọrọn kē Ono gboron niluoe̱ igba gboron ni uwe owa jina omi iee na gbe ira ti eê te jolo jina omi eyen we ti si bogho wa kpe dani gba jolo se eroso we do rọ gere eroso we ma jolo ro kuro wo ma se gba ro kuro teri ira eren wo gba da ekpo ekpo ti wo kpan kuri ori gho eyen we ni sogua ren wo ka da ni origho eroso we ̄ gba gba gbe ude pot we gba de ewo ni uwe wo made oma jolo gbo ron woka gba urun utasun ke kujere kporo ti agba sē oje wo kagba woka gba wo kaka jirin wo kaka jirin oje we woka jo̱lọ ka jirin, ti wo gba nọ jirin, o nọ leghe, elilo we dede, aghan dede no gba lono ino urun we, ekpo roō keren ti wo da ni keren bi wo no bi wo no bi wo no bi wo no jirin eroso we ni una ren ekpo we kẹrẹn fo, wo wa see eren we kuro, eran we tiwo sē gbase muni ekiko, wo ka jolọ den eran we luo ma den kuro ira eren ovoun rē sē eroso eyen wo sē eroso eyen we ge̱re̱rẹn gba gbe si ale̱ ren Wo se gba gbe si ale rẹn wo ka da ko aghan ni va eren wo kpe aghan oma ghan aghan wa o aghan mu esete ghan wa ke e̱rẹn ẹroso ẹyẹn ren okeji ka ṣe ẹroso ikokodie te mi fe fo o̱fo ro eroso usosodie eē se̱re̱nfo do ka ovu ni dereke ikosodie wē ḏe oka wi ushan bojoghawe èè si lefun tie ni ọbọn meeren were maaru wo ka kpe wo ma kpa kuro oniyo wada si ubo bọbọ wo ka gha ikosodie wo ma gha suro <noise> <hesitation> wo ka re bietietie gbo ko ni blendei rẹi gba jolo lo wo malo isuro gba gba eso fifen ti aka lo ni luoli gba fọ wo mafo kuro <noise> omi ti wo lefun ni iko kodie we wo ka da ni eso gba fon gbafon ira eren wofo̱n ami ti o wini ikokode we lefun then <noise> the shaft ti o wino <noise> <hesitation> wo yo mi we kuri ino kuro gba gbe si ubo okan <hesitation> wa wan eroso ti wo feloti ti owato omi ti owo gba ni luo ikokodie we ke wo ma wan lefun wo ka gue wo ma gue kuro, wo ka gbe ni una we ni sisi ughojo, sisi uṣẹju. We wa leghe ̱e̱ so we gba la wa sisi useju meeren useju ogun weṟe isogh o̱gban wo ko gbesi se wo ka gue ẹroso we keren wo maghe buro ka gbe wasere elilo seren ka sele, ogolo oyibo ututa, ide we ma sere dede je kuro iso kelo wo ka ko ni ule kejwe kajelo le wo malo kure gere kuro we ka koni esete bi wo̱ ko ni esete kuro eroso rewe tiwo gue kuro o mu ro we kewo ka da ni eroso ti uwo se si ode ke kekere si we wo ma dani, elilo ghan ti ko sérè wa gba lo kuro iwa dani eroso gba gbe eroso wo ni una wo ka mu ekpo isangue tie gba keni oringho eroso we, gba se kerenfo wo wa mu uwangue ti o to tiwa gbāā sē si ate wa mu ni wo ma mu uwan gue wo ma mu uwangue ti o to ti wo gba se jina lauro wo ka jusi ni una keter o wi una we o kpe gboron gba gboron, wo kāā de bo ro di o ma gba jo Teren di uwo éé si ma gēgē ẹṟoso ikokodie wē̱ ojina re̱n wo gbe sl rẹn oniase eran kerenfo wo gba pe je, wo wa gbe ̄ eran we niuna niewo miren gba jolo mu elilo ti ogba se di eran do gba yon wo ka ko dede ni wo ma ko dede ni kuro gba yolo se, wo mafe den wo ka da den ni eloe kerenfo wo kada ghagbe ireye ti wo fegha gbe ẹrẹn owun rē sē ẹroso ikokodie ni ene itseki ri kerenfo ka je oje omiren ti ene ka je oka sē o̱be-eyen o̱be-eyen wē e̱ne̱ ka se̱ ni ewe gidije gidije, ene ka se obe-eyen aka mu ikan ranbo tie ni e̱nẹ ka se ti a mu ikanranbo ne keren ti a ka mu ikanranbo tie ni we oka se obe-eyen ti a se biri eja gbigbe eren we ene ma ra eyen we kuro ma gue gba gba ra gba igba ra gha ibu bi dede kuri ino kuro gba ko ni ewo a ma ko ni ewo gba se ama se gba ri gin eyen wē oro ren aka ko eyen we ni ino egere ke wo ka jolo fōō wo ma fo gba fo omi ro gba yo mi ro dede gbe yōō lefun gba yōō ni ewo kuro o kada ta gbe ewe miren gba fa gha aa ree wo ma ra gha ewo we eren titue re̱n o, wo ka gbe ṣi ubo. O nu ẹyẹn ti wo fọ mu ni e̱wo we wo ka da yoō nini ewo mirem we tori gin, ale ro lati ka ne lie bobo ti ee aghan éè ka je so, ẹrẹn kuro mo me ṣe e̱rẹn kuro wo ka gbe ni una ke, bi ẹyẹn we wi una ren, omi eyen wē wi una gba jina were ren o woka sere elilo ti wogba fẹ sē obe we wo ka o sere elilo ti e gba se o̱bẹ wē o ka sē di oje we woka sērē jọ, elilo we éè ka ye, owi ọbọn ni ubo dede o ware gba ra oglo gbigbẹ wo ma regba ro ogolo gbigbe we kuro, o wato oje we áà gin amafe na ogolo áà ka ra ogolo ti o kon ubo dede were wo ka ra ogolo tē wa to oje we wo mara se kuro wo kara ata riko wo ka ra irēgej̄e woka ra beletietie wo ka ra orugbo tie, wo ma ra dede gba ko jo kuro ata riko, beletietie iregeje, keren fọ wo wa ra ututa woka lo wo ka lo ogolo igereje atariko biri ututa, wo ka lọ dede, wo ka ko ni ulo gbalo ma ara wo inalo we emi roti woka mo lefun kiti wo wa ma gin oje we o walefun ge̱rẹ Di wo lọ kuro rẹn, omi re ti wo gbe ni una ti ono gboron we te mu urun ki u̱run wun then wo fẹ gin di ẹyẹn we do ne ekpo ni urarẹ wèè gbàà mu urun ki urun ni wun bio gboron gba gboron wa ra kuro wo lọ ogolo we ni, wo ma da ogolo wē ni ke ̄, eja eran o ma sē eja mimi, o ma si eja ti a ka iro ti aka muni pond bojo ghawe wa da omi gbigbọ ni gba jo̱lọ gue tori gin ira ti we jolo gue isē wā nēmi je eran ti uwo ra kẹrẹn fọ, wo wa ko ni ewo iniren gba jolo sē, ēlilo ti wo gbāā sē ẹran wē fina ti o gbáà yon ti o gba ne a yon ti o san wami ni o ma sē maggi o ma se luosh gue, o ma se ututa ware ni keren gba sēē eran we kẹrẹn fo wa ko mi eyen tio wi una ni iyanyin gba gborọn gbare tori do <hesitation> mi omeje we gba jolo wọ inọ eran wē wa ko ni, wako ni owa ka gbọ ron irati o gba gbo rọn ren wa mi beletiebe ni wo wa mie orugbo ti uwo fẹ gba mu ni kẹrẹn bi oṇọ gboron ren ejati wo gue gba gbi ti wēe fe gba omi gbi gbo gba yō ō kuro we ̄ wa ko ni ubo di o ka guo mi ṣi Bo nọ guọ omi si ren ọjẹ we no̱ gina gba re, bi o gin oje we o gboron gbato ubokan kuro wo ka sērē eja we ̄ kē, sere gba mu ni inọ ini ira eyiwe wo wa mu urua ngue wo mee maggi biri dede ti wo fẹ gbo mu ni ọjẹ we ̄ kuro renwo kasere eja we ke bo no gboron gba rē wo wa ka gbemi ọjẹ we o nọ gba jina gba rè ren bo jina gba se kekeren wo ka gbe si ene ne urun kerenfo fi ene ka kpe wun ewo hē ewo we kē wa ragha o ma jọlọ ragha kuro wo kakere ren o wa kpan omeje mi gbe eran ni gbe eja ni niti uwo fe gba ne wo ma nẹ ni ikwe kuro di ogba se kuro o ka gbe si ew̱e ne urun kere̱nfo ti e̱nẹ gba je o̱je̱ wē temi nogba gin we urun ti gba je oje we ka se usin ireye bobo ka lo ẹba wo malo usin, o wun wo gba jolo ma urun te mino gba gin we wo makpo usin we mo̱ ma kpo usin we ̄ kuro ni omi tuntun wo ka yō ō wo ma yōō usin wé kuro wa gbe utasen usin re ni origho una kekere, di uso gba ekpo gba gbo ro ara ro kuro Wo ka da usin rẹ wē ni ke,̄ wo ka kpo usin we wo wa rin gin usin wē nọ din gba wa rẹn wo ka gba e̱wọ meji ɓ ḳa jolo wo ka gba ewọ gba di utasuin wē ni wo ka jolọ kpo kpo, dio jọlọ wara dio jọlọ kpo kpo, dio jọlọ wara, dio jọlọ jina, bo jina ren wo ka gbe ni esete <noise> wo ma gbe ni esete kuro <noise> omi re uwe gba mu omi tuntun ni wo mate ewo ni wo ka gba gba kpen usin meji wo ka kpen usin we meji kuro wo ka gba omi gba gboro origho ro kekere, ira eren wose wo se oje obe eye̱n we kuro ren wo ne kerenfo wo kpo usin we ira yi ke oto jije ren eren ti obe-eyen oje miran ti ene ka je o ka se obe ekpo ikanranbo obe ekpo ikanranbo we de mi ka fe ofo ro ren <noise> dere kee de <noise> ḏolo̱ bọjoghawe éé ka je di ka ne mise biri ate fe̱ sē juwerẹ <noise> obe-ekpo ikanranbọ wē wo ma rē obọn wo wa ra ikanranbọ gba ra ogolo yibo wo wara ẹran wo wara ide ide mimi ren wo wa gbigbe keren wo ma ra dede ko jo ekpo wo ma ra ekpo keren wo ma ra ekpo we kuro ututa biri dēdē ikanranbo owun rē sē urun koko ti o wino o̱jẹ we teri oje tio ka guo ren wo ma ra kuro wo ka gbe wa ni inọli ke ̄ Ẹran rẹ wa guẹ biri omi tuutan geṟe gba ko ni ewo gba maggi gba mu uwangue ni, wo ware ututu fo don ni gba re ni woka gbe ni una di oka jina oma jina gba ro kuro woka gbe eran si ale iti ẹran we ̄ gba wi una re̱n wo no <hesitation> ikanranbo ti wo ra wee wo gue biri omi tuntun re wo no gba rē ē wo ma re ikanranbo we de̱de kon kuro oje re we ke wo fe̱ sē wo rẹ ikanranbo we re wo se ẹran re ogolo ogolo yilo biri ble gbigbe ti wo ra biru ututa wo lo gerere gba lo ni ubo gba ko ni esete ide mime ti wo ra ke ronfe wo jolo ren wo ma jo̱lọ kure gba gba orighe ro kuro gbese dede wo wa ghare keke re gba koni e̱sete keren derekee keren wo fe se oje we ren wo wa gba pot, ewo mireh ewo mirenti wo ka gha ra, wo ma gbe nilna wo ka gha ra, wo ma gbe niuna wo ka je di̱ o gbo, o ma gbo kuro oo ka mu ekpo ti wo fe lo gba se oje wa gba da ni ni ino ewo we wo dami e̱wo we kuro rẹm ti wo gbe ekpo we bi ekpo we gba rẹn Wo ka mu ututa ni ututa we kerenfo, wo rẹ ṣi alẹ si renwo ka da ni wo ma da ututa wē ni kuro wo ka mu ogolo wē ni fi wo lo ren gba da ogolo wē ni woma da ogolo wē ni kuro wo ka jolo jirin ni ara ira eren wo no gba deny wo no gba den wo no gba den ogolo biri ekpo ni ara ren wo ma den kuro gba ri gin ogolo wi biri ekpo we o jolọ wo oro o jina ren onu ̇eran eran ti wo se si ale si omi ro wo da mi oje ti wo gbe ni una biri ogolo ti uwo dento wi una we ̄ aghan ma dani kuro <hesitation> wo ka mu omi kerenfo ti oto ri wo gba sē ojẹ jino woka bo ke iwo ka jusi do ka gbọron di oka gbọrọn ni uwe mo jusi rẹn ono gboron eren rẹ keren fo wa tètè da ni di omi oje gba jolo wó ò iwo wa kpe bo wo ma bo si uwe wo ma ne orugbo ni ugha re iwo ka kaw ka loo kagba fo aeae mu ṣi ekiko okun de ọjẹ rẹ gboron gba wo̱ ara ke wo wa gba udi ewo we kuri inọ gba da ikanranbo we ni bi wo mie ikanranbo wē ni ren wē ē da de juweru tori ọje ho ka gho ran itori wo ma dēē ēē wa guo juwere, wē dē juwon wa juor do ka gboron gba rē bi wo ri gin ikanranbo we tori ikanranbo. Ikanranbọ ee éè laa kpeni una teri ighereje gin ikanrando lee ma speni una gin éè ka éè ka éè ka éè ka mu urunrun gbe ara ene juo ere ikanranto we éè isa kpe ni una ide ̄ momi ren ti wo se si ale wo wa da ni o̱je̱ we we ̄ wa kerento orugbo ti wo rē gba fo̱ di iwo fo ren wo ka jirin urun dede wo ara wo wa mu wo anghe biri urun dede mi tiowi uwan ti okare fe wo se kuro gba gbe si wo ka te eba kēē bi wo te eba kuro gba se tēri wo se oje obe-ekpo éè gha wo gbe si ale